जे टामेट्रिया ने जे सेफल रो। तेरे हम बस अंतर रो। कि जे मेहिंगा ने सस्ता रो तरे हम प्रोटीन ने बराबर रो। <hesitation> अगर आपना जे तेर्से भी सस्त खाने रो। तेरे हम ते आवलू रो जे दूत रो। चुमोंग रो जे केलिया रो चे काई सस्ता रो। पर आपना केलिया भी खाई सकेगा। कि दूत ने केलियां बराबर प्रोटीन आवे। सस्ती ने मेहिंगी सेफ स्वात ने अंतर रो पुन प्रोटीन सुबं बराबर मात्रां आवे थे।